प्रश्न का हिसाब से मै ये ये बतानी की खड़की ये अच्छा से कसा साफ राख सका। खिड़की ये अच्छा से साफ राख <noise> बा कान ने रोज कपडो फर्नी छा। कम से कम सात दन मे असो एक दन तो राख नी छा। जिमे अपण खिड़की की सफाई कर कर सका इसे अपनी खिड़की साफ रेवे। रेवे उपे अगर लोया की है तो जंग नी लागे, लकड़ी की है तो उदैया नी लागे। ऊँका काँच भी साफ सुथरा रेवे। जिसे की अपण आर पार देख सका। उपे कई भी धुलो उलो कई भी कचरे नी लागे। तो इसे अपणी खिड़की साफ सुथरी रेवे अर प्यारी भी लागे।